מויקאש'ן <hesitation> ווי אזוי זיי לייגן אוועק זייער עסן פאר די ווינטער איז אדער לייגן זיי עס אין – לעכער פון ביימער, אדער גראבן זיי לעכער, זיי קענען מא <hesitation> באהאלטן אדער איין פלאץ אדער אין אפאהר פלעצער אויף אמאהל <hesitation> די אינטרעסאנט זאך איז אז ווען זיי ווייסן אז מענטשען אדער ווען איינער באטראכט זיי מאכן זיי זיך ווי זיי באהאלטן נישט עכט.